Fomba fiasana imprimante. Imprimante fitaovagna anaboahana sôratra na anaboahana sary avy agnatina ordinatera. Asivana taratasy fotsy akeo ary imprimante amin'izay manampody ndraiky manoratra raha agnatin'ny ordinatera io hipetaka amina taratasy. Afaka zahavina amin'ny taratasy izy ave.